أهلا وسهلا أول سؤال بطرحه هو ما هو أكبر تحدي واجهته في مسيرتك الفنية ؟ وكيف تغلبت عليه؟ ليش؟ لأن هالسؤال يعكس الجانب الإنساني من الشخصية ويعطيني فكرة عن كفاحهم ورحلتهم وبعدين بسألهم عن مشاريعهم القادمة عشان أتعرف على مستقبلهم وأشجع الجمهور على متابعتهم، الحوار يكون ممتع وملهم ويفتح المجال لمناقشة أمور أعمق.